Ndagul yaghumaka cewa toh owndavayena awashiryava vulawa davayena awashiryava vulawa vulet give kaka toh makwah ngulengye kalima sunsunaka cewa maku ngannana magamaga niche mulek mak guvus gthagmeche guvus bariya meche dukmulekah kaghe tsahanufta mahgahe tsahanuvul konnuwe mahgahe tsahanuvul vambetche tawurache ndunduha vambete hankala makwahana tukwaghambuchre sunsuna dudefre gadzakana gulfta ngannekam tunghuɗikache tsohul meche toh, sunsunaka tuhankala makwa nganne tsohka meche, tsohukun meche hardun shikeb daɗun hukun mech hardun shikeb daɗun nda da’umma toh, makwa dole vitas dazhkwebul ngulenye ɗaghunhan bunɗi shikebbe dadosal tambaya golna dahunghan lunda ɛhikebe guda johmakta lambagha kwaratubka cewa anafah makwadfa vita vitayana ahad daghamda daɛhikebe dadowuna ɛhikeh han dadowuna awupsa lambada jahaturjahaka nagu daɛhkebe dsuhurat chachuhurala. Nagu dadow tun inana yadfah ali makwaha mesuna, ɗaɗashir vayana ɗaiyo niche ɗowuyunye agivulala gahan amma aghinunɗa mogul ina’ apaɗa ina inana ahache gahany vahantala koro, tala minti ndale inahana nda’ inunde inane gudza kanaɗashkeb nda saɗaki nagu da’ummah toh’ vitaɗa ummul nganna gulenye hahad luwali gole luwaliya makwa nɗinne luwaliyadth zalled ndinne alunda unjefeya mihah gulenye ahad marakunda tufun nela maghenyene daf innela lahayama hahade who, kah zal gulenye dole inachuwat mugibunɗa shikeb ɗamogbikinana ɗajahava unɗe dadodul dafah dasuko hewe ko nɗa ɗzudaka sukakalu wnga, hunakatu wogo nagu dudafah, laladamaghga zalliya gulenye chutumama ɗaɗebka gulenye ahəryama nahanma dadzuhan kwaba ina chuwatu magibe hahan daztu dila ngurawo inahunda dasos hangye. Kamman la inahana inaha hwaba ala minarala ndinahana dele nahan dole hangye toh niche amma inane toh nagu dajoh inana vita ummah guda joh tunduha vila ummah, habubaltumana nagu magmoe biki ushunka ma tumog tumarmari meltha tumogmarmari, guraha tumogmarmari dukna unminana nganne toh neche amdiyana vayetumogul umma makwa nda uzanga zugum dole untobatan ngulenye nda makwa nda zalnganana benchikena thadadabu tahun lumbenun makuva wumbenun dughulma tumoghan benchike lafiya makunare halapiyure ɗamoghan bencike kada yambuwo kada shatunhe dodzo laada guza dlabete kada guza sickler kada guzanuwe taɗiya niche damog nahan benchike gulenye hasburkaghun hadunda kot damog bencikeya kwada guzanawo daga lambinun makwo ɗaga lambinun zalle damoghan binchike nana nganne tumegatal ngannana bawai kubga inanabewo thinna da damun bewa dadamun nganne koro awamaga benchike unboba ghun kada yambu makuwo kade yembu awamaga duhuhna binchike. Latakun dunwani matsala vitawawumahan ummu ngannena natahan dun wani hali gahan nah niche tumagatal benchike nganne benchike un-un makam dole hahad benchike un-ummak ko-ingifeya marakwe ko ungifeya zall irun nana umma soyayyo go ina naputa warka fit tala ali dowi au’ makunana dughuwana kazakaza nagu toh, ungulbala sadaki ahuba tumma girtala girhahana <noise> kukuɗa aure golna a’a, naya bewa nayabe ummawah, ummunda damogul dundundun dachuhurul lapya dzavatinunda dayukun nda albarka, dzuhur lunmbenun uzan dalubarka tu kufunlun benun maraktu albarka seaga yayakun ushinhunda damogtu albarka niche tumagatal tu’ inena gulenye laka dadaguz dunzuniyun baghunne naneche tumagatap tiinana nganne bawai tubga dughwanuk bewa tumatul tumarakuwa dughwanuk-kam dughwanga dadsaka tumarkunda ndughuwana melah amma haryanzu gulenye semagamagaka benchike guza, guzunda fuja kandzuda tunduna lakache tundoba zuriyun mbaghunne, dawatal labyachre haduch kpiyure gol, haryanzu vita hubtunia gulenye, nda ghuchire ko had ndaghudure gol. Duknanana unsharadodiya umma gadzakana daghubul tumma kubga nubewa unga dzavatamakun lapya ndzukna niche magatal taya nganne nechi <hesitation> umma nganne ahad kyalma gulenye kal benchike kolnuna ah kamman sarta um garga jiyana ah niniga ndanako guka kokummah nagu kulufta nagu vuzata mahga ah’umma lala huɗɗe ase makwa yambuwo ase nda guzunɗa buliga dzuɗzakun ɗzuɗa ɗobul yadda konu dadamunguna sekaga whale dasukun napapta unɗzuka tsuhura umma ghun had zudukun umdiyaveka vekawo hadzudukun umdiyawa toli nana nganna gulenye sa uvula dede harzuwa duvula kowa ndakowa nane nganne mogulna dadunde thavunin bukam guthaguthinni sewahala veta hakadob ɗokokiyunda kor dadamunuwo tokko magamagultuma nawahakya, ko dsal surachma hadkun day uɛhinhunda nda’nda albarku ko yakun eɛhinha me albarkama hadkun dakudusta dat hale akkmunna. Dzaha dadhalnana lungatabukunnu lungatabukun tat halu niche ai mhiya ndzuka umma korulna semagamagal benchike golnana dalibunda magatal benchike gabonunda damogtumana nechiya toh kubga vayenna koweda umma semagach benchike koweda ummo sesunach nuweda guthunta tumakna nuweta guthunta tudughulna mbet irin chuhure chuhurhangye mahga mbachanye, suhure mayere tsukura mbel-sana’e moghanre dolenane dunlatinun da kol dughuwange dun suriyun baghun ah a’a nenane muhge masarauta hanghure, nanama dughuwanga vit mahga sarantana dughuwan kaya mahge sarantane kadasuptasa mesaranta <hesitation> unmahgun baghunma da’umatka makun baghan nechma turarava yauwa niche kenan.